Se parlemmo solo de trent'anni derê, quande no gh'ea internet e noiatri çercavimo e mappe e favimo unna riçerca primma de sciortî de cà, me pâ che oua a segge un pö ciù façile e questo o l'é un fæto positivo. De negativo se peu dî che o pòsto che ti veu anâ à vedde ti sæ za cöse ti treuvi sensa avei a sorpreisa ch'a te lascia stupio.